मेते बैडमिंटन ख्यन भौत पसंद चि। मैं अपणि ब्येटि दगड़ि, अपणि लाटि दगड़ि रोज शामो ते अधा घंटा त बैडमिंटन जरूर ख्योलदूं। येका अलावा मेते फुटबॉल द्योखण बहोत ज्यादा पसंद चि। तेका बाद मेते क्रिकेट अर हॉकी पसंद छिन। यी द्वी गेम भी मैं भौत अच्छा से द्योखदू। येका अलावा ओलंपिक मां जथ्या भि खेल रौंदन, मैं तूं सब खेलूं ते द्योखदू। किले कि तूं खेलों ते द्येखि ते वास्तव मां लगद कि लोगूं मां कथ्या स्टेमिना चि, कथ्या शारीरिक क्षमता चि तूंकि, येसे पता चल्द।